אויב איך באקום א נייע האר שניט, און איך דארף זאגן וואס פונקטליך איך וויל. וואלט איך געזאגט. <hesitation> איך וואלט געוויזן וואס איך וויל. אדער געזאגט וואס איך וויל. געוויזן א בילד. <hesitation> און אינגאנצן צוגעוויזן.